Ahh iinima yimwe onuudhigu wuyi topole. Nenge oku mona kutya shino osho sha simana koshikwawo shi vule oshikwawo. Aaah molwaashoka shoka osha fa ashike ombepo. nomeya. Iho vulu kutya omeya oga simana unene shaashi ohaku tiwa kutya omeya ogo omwenyo. Maara iho vulu okunwa omeya ngele ito fudhilemo ombepo. Iyaa onkene kungame petameko mpeya onda tumbula kutya muukwatya mbu hawu hokithandje nenge hawu nyanyudhandje momuntu esimaneko. Ohole oyilipo nale ya tulwapo pambiimbeli. Ohole ohole oshinima shilipo nale. Esimaneko olyo oshinima shoka haku tiwa ihali landwa. Ndele owuna iku li ilongela. Onkene kungame otanditi esimaneko olyo oshinima tashiya tango kungame. ohole otayiya ontiyali. Molwaashoka ndjoka otwwa valwa nayo nale. Otwa valwa nayo nale. Oo- o po opo tandi tile mpono kutya kungame esimaneko sho tanditi olyo lya simana etompelo oondika kutya esimaneko ihali landwa. nando nohole ihayi landwa. kakele oshinima hashiilongelwa. Maara ohole ihoyi ilongele. ohole ohayi ya ashike mbulukutu. kutya oyaza nee peni. Yo oshiikwatelela natango kutya ohole ndji tatu popi ohole ndji ndjino yomuntu pokati kangame nangoye. ndji yuumwayinathana mu jesus nenge ohole ndino yopokati komulumentu nomukiintu. tuna ekwatathano ndono lyopahole nenge ohole yoku hola meme goye. tate goye nenge mumwanyoko. nenge iinima yoye mbi wa likola. Tashiti ohole otanditi otayiya ontiyali molwaashoka oyili pamaludhi gatatu. maara esimaneko kalili pamaludhi. Esimaneko limwe ashike lyo ohali ilongelwa. Ondi wete kutya netompelo ndoka onda yamukula epulo lyoye.